Reto aby ñy toetsa anañany ñy orsa antendrontany <shushes> mba hahavelo azy añatiny ñy nintsy, ñ'aminy ñy lohan-tao noho ñy fandraharaha <shushes> aminy ñy rano :mahay miay añaty rano ao i ro mahay mitahiry hery noho ñy hafana aminy ñy volony, <shushes> manahaky anizay koa ñy fahaizany manao aminy ñy fihaza lafa ñ'andro ro manintsy.